Makbitir dun faan dun jaram ni, lumakbitir eon saye Makbitor man hosi juda mako, oloi hado faan dun nuwirio Makbitaman, oloirla koeswe suko bao bao Makbitan faan dun man.